Ko pendo ameche kotepi koekeny, ko mi tukuk chechang chemuuch aita, si- si- siaam koekeeny akot imuch aaam ko- kopeku arawet, ko kiit netai ko pendo aipe ande a- ande chumbik, akande a- alaal maat kolal, ande netit nemuch a- a ke- kek apele parak, ande parak pendo kai sokolal akoyaam, nepo aeng, a- aipe pendo kai a- alde atilatil kotendenitun akaa akapamaa eng' asista, ko ng'o peel asista koyame, ng'oyam koistokei peek, koyam kosikchi komayaekitu pendo, iyame ko- koeku keny, kokeny kopendo komuch i- i- iip, inyo itilatil kotendeniit chetenden inde chumbik, inde lainishek parak chikoni kole, yemi yeitu iin maat ak iyeto, akimaa, inde akeng'e akeng'e imaa komwakistos, ko- koeku sirkenik, kikure sirkenik ko- kotuun iame, iame ang'ot kopek arawek somoku, kokeny pendo imache i- ikotepi koekenyi ko muuch i- i- iindee prichit oriit, ko ng'inde prichit ko- ko- ko- ko- ko kaitit, ko kaitit, koripe koma komayait, kokaitititu koeuku koeku fresh, akoi akoi akoi, komayaitu, ko pendo kochang tukun che muut iite sisikchi iam koeuku keny, kokeny ya kaitil ma kokaitil ing' teta anda kokaieeny kechee ikonori pendo eng' tukochoe tokol cha kamwa, koripoksei pendo, iame koeku keny.